Raha misy dia misy angamba ny mailaka resaka asa alefako isaky ny isaky ny herinandro an, eo amin'ny folo eo? dia ny mail resaka manokana ny fiainana manokana an, tsy dia mifandefa mailaka izaho izaho sy ny manodidina ahy, izany oe raha misy angamba iray isan-kerinandro.